Nokwar, wodze wc mu a wo nsa bjka. Sanda ne da a ctc do du na munhu dj ereba abjyj w'ayefor hyia, m'enyiwa gyee papa osiandj minyim ma afa mu wc djm asjm yi ho. Yjse yjda Nyame ase. Ma meka nye dj mema wo tsir nkwa dodoodo dj Nyame ayj wo adom ma wo so wo nsa aka wo dze. Mebjtaa w'ekyir wc biribiara mu. Sj biribi na obehia wo a, efrj me a, menye wo bedzi nkcmbc. Nyame nka wo.